Ndo ngilekola ngile ningwa kishaa cha usiha saidini iishi na wandu undusha cha kaili cha ishi na familia yakwa pakauvali ngilalie na tata.